Atu su̱n so boa oche aru su̱n emi pulo aru sun emi pulo arusu̱n me i arusur me sikiniwa i ani sleiri fonte bebe the bele bu sua bu, ike bek bo suate bebe i meni ani soba i sote bebe upiti shi ani patan boba i ani patkan bote bebe i am sikiniba isikin feite bebe i ayo ke suabai pulo be sua ba i pitu faye belemaye ke suaba i prins the suaba i sam ke suma bin be̱be̱ i piki iri te myi ke sua ba i ani so founte bebe umie ani ke bele me bo sama lora me ani kele ke deri te bebe romani frun digi bu, i fuum so the sua loa, i fun me ke suate ani inina ebiya sebe ani trère ipiki bo ye bek maye na fun na suma na maggi na be piki sin ani bu suate ani bele kuma tonic ma weni fiye me faber tomi feye tin saki imeni igbola munoso̱ tuo mi fiye me so̱mo ami saki imu te mu ke mu tomi prite infiebe anga bo anju ane i ani fete ani be bele me erite bebe imeni beware tno mi faye so̱? I meni be be wa mumo so̱ ó nae ete mina wasi sain bebo, an satii je so̱bra me ami kritkri woré ipiki odu so̱ai so̱. Odo odu emi, ogo odu emi, tomina odu peki emi aniye me, i ogo odu so̱ai be̱be̱ i fum soba, fun me so̱ wenii te ani desa te bebe i mens minji me oki ba a ominji me oki te be̱be̱ i ani ke kuro ma ba ani mens sime te jebema te bebe imei minje me obtriba lae i te te nje me bu sua ba, ir te ingi me na pulo na fulo bele maye menan pitbri opuro na piki ke oni so wath i am so sutri ani weni be̱le̱, ani bele sukri inpa piki su̱n agbola ba muno so̱ tno meme so mo then mai kra maye ane i piki <hesitation> kakban na tomina aulo so̱ba. Kalabari na tomina prelo me te iss war beyeme bu curs be ingolo emi opuro emi sam emi ofings enir rite inji havebe unite uji the sua wa nama ke sua bin belbe a piku nama te sua wa aniofori te ipiki iwo inji ye bim be̱be̱ awe me i ingolo the sua ba i opuro he sua ba sam he sua bu a ofingo ke suaba i and ayi meb gba goye goye ke sua faute be̱be̱ a memi bo ami so̱ba, i ani so saki im piki sim fewa te meni piki igbola wa menoso meme owu i miraima yeibra me igiese one pa menji menji. Mue be ye ipiki kalabari na nama tulo so̱i be̱be̱ ipiks nams wote munoso̱ kalabari na nama fulo ove upiti so watige ika ane kalaban na apu inte frulo pindemai be ye, injein ke frulo pinde mag ibam fulo kin wisi ikre ane kalaban na apu the ina fallo pindemas berye. Then piki sbam fulo soi bebe uban fulo na kalaban na tomina fulo na ani gba goye gaye pitki gberige-a gote ke oko bai be ye i sare fauo sowa kuma kaka bari na esibo before iné bate i sortie te bra he ass wein ye goye goye lama me itatami aroju sikitiri ba abra sikiniwa te bite oki te unwai tise me a kalabari sani fulo sowa érèbo ama bu ayi kuma engi taiye. te ake a tuo perre be ye are own sani faulo a meni eyin ke sua ba sans the sua te ekeni ke a bio sua te ibiokuma ami so̱ belema te ke a tuo piri kmma abai turo obi koa-a. Furo me bobo simeai ari kwa mengba goye goye ani gba goye goyee sikiti so famba lovina ayi ma yei be boa bo mu ani piki menji menji troko mule be bra etebo ama bo ryi kuma anengi ke a digi digi beye ave own sani frulo na piki ery. Ite na i some free ke itro me pin te i ofin manji ke are bate he atoms me prite tons me biri fama te bebe sani farlo me a ingi opobio ani so kauroma bowise amie oto sin olo te pakabo gboi kri sour frulo me ane a ingi lae a priwaté a ke apri saki imo me na imo me aroju bu mire pupu paka be brame aneye goye goye piki aro ju bu otro me the sira sira sue bebra. kalaban na fallo subra kiri kiri fan were so nyen mie bo be ike ami so̱ be ayi ipiki mie nimi wa.